Tirnoqni kesishda, maxsus, tirnoq keskishdan foydalangan maʼqul, shunda tirnoqning burchaklarini oʻtkir qilmagan holda olish mumkin va tirnoqning judayam ichki qismiga o'tmagan holda kesish zarur, shu orqali teriga zarar berilmaydi.